Inta scoverta scientifica o ròllo da coioxitæ o l'é molto grande, anche do caxo, into senso che se un o no l'à coioxitæ e un pittin de fortuña l'é ben diffiçile che o l'arrive à scrovî quarcösa de particolare; ciù façile che o fasse o casellante.